Haky la misy moa zay toera ampihara ampihara lalana adaladala ka da ho adaladala aby ny olo ao zay ka ny lala adaldala ro mamehy azy ao zay ka;